ما تنجمش تكون ثم سعادة شخصية من غير ما يكون المحيط بتاعك أساساً مريق معناتها سعادة شخصية أو المساهمة في المجتمع تنفضل أن تكون مساهمة في المجتمع باش نولي ثم سعادة جماعية وسعادة فردية شخصية ما تنجمش أنت تكون سعيد والدنيا دايرة بيك خايضة وماك لبعضهم ما تجيش ما تستقيمش العملي الاثنين يمشوا مع بعضهم المساهمة في المجتمع أولى وبعدها السعادة الشخصية.